Usùng nè ẽ lù ámi mkpè kámákè maa ágwò, ámi mbóhó ndó ndi ndi sin k'ufók ámi ádè, ámi kùd éti elu ùwem k'idem ámò, ákpá mkpò ádè nsùkó idèm, nkòp itém, idèhè ntè ákè dùk ányiè tié ádè dè inuá asòk sòk. sòk. sòk. sòk, átang se kud, nẽ sè áli kùté. úsùng né édù se ámi mkpè kámá maa ágwònwén ámi mbóhó nlad nsin k'ùfok ndó, ádè ámi bó ányè k'unam ányè kop ntágá kú ade átà ékàmbà ákpán mkpò k'uwem ágwò, nták ádè ké ánsibó ányè kú nám mkpò ádè á lioño sé mkpó ádè ábihi lá ili ke ákpè nám k'utó ntàk ádè ányè bò kù, ndé ágwò ádèhè ákpè bó àgwò kiinám nè ákòp, ila ilóñ émém ábá.̣ ánwán itièghè, ùtók itièghè, ágwò ikòpò ágwò uyò kè èssièn. ágwò ibòhò li ka kò kè énwáná ágwò ibòhò di kaa kò kè ékpiyé, ágwò i bóhó é li ka èkè kpé ikpè nwaan né ébé kó. Nsinám ádè nkòp ùyó kù ánám ámi maa ùwén ágwò am’bòhò ndád ndisin k’ùfòk k’ilò ndó.